نخدم كطالب طب، رغم التعب و الضغط نحس بالراحة كيف نعاون الناس ونشوف تأثير خدمتي في تحسن حياتهم وازالة اوجاعهم وازالة مرضهم لما نشوف الفرحة في عيونهم ننسى التعب والضغط اللي عندي لإن رسالتنا هى رسالة هادفة رسالة يعني كما يجولوا الطب هي رسالة انك انت تعاون الناس وتشيل آلامهم